احد الاوقات اللي كنت محظوظة فيها كانت عندما فزت في مسابقة، وكانوا يتنافسون فيها يتنفسوا بشدة وعزيمة، وكانت فرصة نجاحي بجانب الاصدقاء والمتسابقون، كانت فرصة نجاحي ضئيلة بس كان كان حدث مميز جدا في ذاكرتي عندما فزت.